Vinta io ro lala, io zany ty mamoha ty fahombiaza ty olo raiky. Laha tsy manam-bita, tsy mahomby zao velively, tsy mamokatry, tsy manjary ty raha ataony.